<hesitation> Toetr'andra bôkà kôlômby ze- ndraiky zen̈y trôpikaly izy dia miôvaôva arakarakin'ny altitidy. Avy iô koà zen̈y matetiky misy mahalen̈y ndraiky temperatira-nàny ndraiky stable fo.